Pёloolan, kёtёb, kёwáanţ, kёbáakёr, kañan, páaj ná pёloŋ, kёwas ná pёloŋ, untáajá ná pёloolan, kёtёb, kёwáanţ, kёbáakёr, kañan, páaj ná pёloŋ, kёwas ná pёloŋ, untáajá, untáajá ngëtёb, pёloolan, kёtёb, kёwáanţ, kёbáakёr, kañan, páaj ná pёloŋ, kёwas ná pёloŋ, untáajá. Pёloolan, kёtёb, kёwáanţ, kёbáakёr, kañan, páaj <noise> ná pёloŋ, kёwas ná pёloŋ, untáajá, untáajá ngëbáakёr, pёloolan, kёtёb, kёwáanţ, kёbáakёr, kañan, páaj ná pёloŋ, kёwas ná pёloŋ, untáajá, uloolan, kёtёb, kёwáanţ, kёbáakёr, kañan, páaj ná pёloŋ, kёwas ná pёloŋ, untáajá, yunk áa <noise> kañan.